Kianunga tetara reta ojo opou yabe Etiopia pe omaetako kiraitako jae reta ometa tamaraeme va oyoipe jae retajokpe jeko reta ko jae kuibae ,kuña reta opoko oyopopi raiño jabi opuka omae oyue reta, omae bi tata jejare reta jokua jae ipora jokope bae, jaeramiño bi nbae ojo yabe kianunga karuarenda pe ani bae ojoonbaegua reta yae jae reta ometako jokuae omaeme oi ba pe ,ombopotatako korepotipe navidad jae reta oyapo eh siu ara yasipipe,, jaecreta oyapo jaema kuaereta yaikua, te die jegua jei supe reta, tupao tinie jokuae arete pe jaeramiño jokoropi ñabae bi eh jae reta ombuete tumpa kiapeko ibautimo ba jaema jokope jae reta ojo bi onbuete,, ikavi yae kuae teta tata jou reta cafe, jae reta opa arajai rupi jou reta